ⵏⵉⵀⴻ ⵢⵉⵏ ⵡⵉⵏ ⴰⵀⴰⴷ ⵜⵉⵢⴻⵍ ⵡⴰⵣ ⴳⵀⵉⵔⴰ ⵡⵉⵍ ⵢⴻ ⵙⴰⵜ ⵎⵓⵀⴰⴷⵉⵍ ⵡⵉⵜⵣ ⵎⴰⵀⴰⵔⵜⴻ ⵢⴻⴷⵣ ⵡⴰⴷⵓⵎ ⴷⴰ ⵜⵉⵇ ⵜⵉⵎⴻⵇ ⵢⴰⵇⵍⵉ ⵎⵉⵢⴻ ⵣⵓⴼ ⵀⴰⵔ ⵎⵉⵢⴻⵜ ⴷⴰⴳⴷⴰ <noise> ⵎⵉⵢⴻⴷ ⴷⵉⴳ ⴰⵍⵍⴻ ⵜⴻⵏ ⵡⴻⵉⵇⴻⵏ ⵡⴻⵉ ⴷⴰⵏ ⵍⵉⵙⴰⵏ ⵍⴰⵇⵇⵉⵙⴰⴷ ⴼⵓⴷⴻⵔⵉⵜ ⵢⴻⵏ ⵣⵉ ⵔⴰⵜⴻ ⴰⵏⵏⴻ